في أحد الأيام كانت هناك شجرة يمكنها التحدث مع الأشخاص اللي يستمعون إليها عن قرب، وكانت قديمة وكانت أوراقها تخبر قصصا عن الأزمان اللي فاتت، وكل ما جاء واحد ليستمع تبدأ تحكي عن مغامرات عن الطيور اللي غنت فوقها والأطفال اللي لعبوا تحتها وكانوا الناس يستمتعون وينبسطون، وبيوم جاء صبي صغير حزين فسأل الشجرة كيف يكون سعيد؟ قالت له السعادة في البساطة وتقدير الأشياء الصغيرة.